Mi sun na ën Piemunt, sun piemuntesi dizuma al tranta për sent, cuarant për sent e niente sun chërsü ën ün paizot nen gros e niente a së stazìa bastansa bin, ën l'ura a i era anche menu gent, menu machin-e e pöi sun trasferime, sun trasferime ënt ün pais ën po pi gros ma al e al l'istes